Ин ҷо чанд намуди матоъ ҳастанд: пахта, абрешим, полиэстер, лен, шер, атлас, бархат, драп, джинс, сатен, трикотаж, органза, шёлк, капрон. Ҳар як матоъ хусусиятҳои хоси худро дорад баъзеаш нарм, баъзеаш тобнок ё гармдорандаанд. Матоъҳоро вобаста ба мавсим ва мақсад интихоб мекун.